Сиӏахьылхэри синыбджэгъухэри аущтэу бэрэ слъэгъухэрэп, саӏукӏэрэп. Сыда пӏомэ нахьыбэрэ сэ слъэгъухэрэр ӏоф зыдасшӏэхэрэ. Ахэмэ сязэщыгъ. Янэгу шӏоижъхэр сфэлъэгъужьытэп.

Искусствэмджэ бэп сэ <hesitation> сызэплъынэу аущтэу сшӏогъэшӏэгъоныр. Сурэтхэр, нэпэмыкӏхэр. Ау киноу фильм гоэм сеплъынэу сикӏас. Ахэри искусствэм хахьэба?

Мы узыр <hesitation> Китай бэдзэр горэм ӏоф щызышӏэрэ цӏыф горэм апэ дэдэ къеузыгъэу аӏо. Ащ нэпэмыкӏэу къыздикӏыгъэр зэхэсхыгъэр шӏэрэп анахь. Джа зы ра нахь шъыпкъашъоу зэхэсхыгъэр.

Зы чӏыналъэ сыщыпсэунэу сэ ащ <noise> сыфэешхоп. Сэ сыкъекӏокӏынэу сыфай, къэралыгъо зэфэшъхьафхэр слъэгъунэу сыфай. Ау сижъышъхьэм хэкум сыкъэкӏожьынышъ къысфэнагъэр згъэшӏэжьынэу сыфай.

Сыда мы аужрэ илъэсхэм экономикэм дэгъоу фэхъугъэхэр? Джахэр къысфэптхыгъамэ джэуап къыостыжьышъутыгъэ. Ау сэ ащ фэдэ дэгъоу фэхъугъэхэу зи къэбар зэхэсхыгъэп.

Шъо зэфэшъхъафхэр сикӏас. <hesitation> Анахь лъэшэу сикӏасэр уцышъорэ шхъуантӏэрэ плъыжьэрэ. Шӏуцӏыи сикӏас.

Мы къихьагъэ зэманым политикэм хэт цӏыфмэ апае сэ зы дэгъу къэсӏон слъэкӏыщтэп. Джащ пае мы упчӏэ къысэптыгъэм джэуап къэсынэгъуи сыфаеп.

Сыщеджэнэу сыфаеп, ау къэскӏухьэтыгъа ӏэкӏыб къэралыгъохэр, зыкъэсплъахьытыгъа, нэпэмыкӏ къалэхэр, нэмпэмыкӏ къэралыгъохэр зэзгъэлъэгъунэу сыфай.

Хьау, ащ фэдизэу цӏыфкӏэхэр нэӏуасэ зэфэкӏынэу шъуслъэгъугъ къэзӏотэп, ау ищыкӏагъэмэ зэфэсэшӏы.

Мы упчӏэу къысэптыгъэмэ афэдэмэ сягупшысэрэп сэ, фантастикэм пэблагъэхэу ыджыри зэ сыкъэхъужьыгъаэмэ хьаӏу къыостышъутэп джэуапыр.

Нахь бэрэм уахътэ сизакъоу згъэкӏонэу сыгу рехьы. Ау загъорэ цӏыфэу шӏу слъэгъухэрэм садигъусэу уахътэ згъэкӏонэуи сыфае мэхъу, сафэзэщы мэ.

Ӏэкӏыб хэгъэгу бзэкӏэ гъэсэныгъэ зэбгъэгъотыным ишӏуагъэшхо къакӏоу сеплъы. Сыда пӏомэ инджылыбзэкӏэ гущэӏакӏэ зэбгъашӏэмэ, гъэсэныгъэ зэбгъэгъотымэ, зэрэ дунаеу ущыгъощэщтэп.

Мэхьанэу чӏэп иӏэр, ау иӏэн фай. Сэ сыпсихолэгэп а фэдэ упчӏэм джэуап къестынэу, ау мэхьанэ горэ иӏэн фай. Загъорэ уигупшысэхэр уигъусэу уахътэр бгъакӏомэ дэи хъутэп.

Непэ жъуэркъ ӏай, тыгъуасэ тӏэкӏу къещхишъ тигъэгушӏуэгъагъ, ау пчэдыжьы щегъэжьагъэу жъуэркъы непэ, текӏынба мы мазэр, тшӏэрэп, бжыхьам тежэ

Дунаем проблэмэ инэу бэу иӏэ. Ау нахь проблэмэ шъхьаӏэу иӏэр, джа проблэмэу иӏэхэр зэхэзыфын зэрэщымыӏэрэ организациеу «пӏун» зыфиӏорэм афэдэ кӏуачӏэ иӏэп.

Адыгабзэр <hesitation> сыкъызщыхъугъэм щэгъэжьагъэу, сицӏыкӏугъэм щэгъэжьагъэу, сянэ сятэхэр къыздэгущаӏэхэзэ зэзгъэшӏагъ. Школыми тыщеджагъ адыгабзэкӏэ. Уфаемэ ори уэзгъэшӏэшъут.

Гъэсэныгъэм пае технологиякӏэхэр бгъэфедэн фай адэ. Ыкӏ фэдэ зэманэу тызэрытым ахэр хэбгъахьэмэ нахь псынкӏэ хъут, кӏэлэегъаджэхэмкӏи, кӏэлэеджакӏохэмкӏи.

Пчэдыжьрэ кӏуачӏэу сыхэзылъхьэрэ ӏофшӏэным сызэрэкотырэ джа гупшысэ закъор. Ӏофшӏэ сымыкӏоныщтыгъэмэ шэджэгъуашхо нэс сычыетыгъэ.

Тигъэсэныгъэ системэм пае <hesitation> сэ джэуап къостышъутэп сыда пӏомэ <hesitation> сэ а системэм сыхэтэп ыкӏи хэшӏыкӏышхо фысиӏэп. Ар кӏэлэегъаджэмэ уяупчӏын фай.

Чӏыопсым къэухъумэным тыпэлъын фай. Хэкӏэу къытэкӏахэрэ чӏапӏэм щидзыжьынэу щытэп. Ащ пае гъэнэфагъэ чӏапӏэхэр щыӏэх. Переработка тшӏын фай.

Сэ сызэрегупшысэрэмджэ икологиер нахь шӏуои зэрэхъурэм пай, псы къэкӏуапэ къабзэхэри джащ пай нахь макӏэ мэхъу. Ащ нэпэмыкӏэу сыд иджы.

Пӏэхэр <hesitation> бэрэ птхьакӏын фай аӏо доктормэ. Сыда пӏомэ бактериехэр, нэпэмыкӏ шӏоихэр пыпхын фае сабынджи. Псынкӏэ дэдэу птхьакӏы хъутэп, тӏэкӏорэ упэлъын фай.

Блэкӏыгъэ гъэмафэм <hesitation> зызгъэпсэфыгъ ау, мы гъэмафэм ӏоф сэшӏэ сыкъэмыуцу. Мы кӏымафэм зызгъэпсэфытын фай, къыздэхъумэ.